Molosu nini kalau ni ni kana da gaya tapi kalau isa ni ni kana mimang molin

Tanggung jawab pegawai yang pinili da komuniti jami ti um mimang makalulah um iyo kana mamaduli da nunu keperluan masarakat da kampung tino kalau isanyo pinaduli mimang majadi da masalah disiyo maklumlah ulun kampung.

um cabaran yang dilalui' tapi' salah satunyo ialah um makalap da modal modal baniaga'.

Ya aru sayau macamnyo sayau Liliput sayau um tarian tradisi biti ngarannyo jadi mimang adalah yang mogilo sayau Liliput sayau Bubu Mangalai sayau Anak Kuda jadi ino yang tarian-tarian tradisi yang adalah.

Panting tokou masaruk miogu da kariam ti pasal kariam tokou ti um sentiasa oni um mamaguut da macam-macam kalau mandraib tatap mamaguut da stiring sabalum maguut da stiring tokou suda namaguut da um <noise> angub karita ri kimaa sabalum simulok sabalum tatiri macam-macam lagi ginuut tokou mungkin nakaguut da dinding nakaguut da mija karusi kan jadi ino nio panting kokolod masaruk miogu da kariam.

Ya kuon tokoulah iraan tokou monong-monong supaya um iyo sa mosodu da keluarga da walainyo jangan makagondom kolod da keluargalah jadi tokou misti manaak da semangat disiyo supaya jangan telampau bersendirianlah misti bakawan da ulun wokon supaya isa isa iyo bersendirianlah.

Oku lagi suka kalau <coughs> mempanau da um mempanau da luar supaya oku lebih dapat pangalaman dan pangatahuan.

Kalau mampanu mampanau da sodu ti mimang guang no sumiatlah um pasalnyo da pampanauan no macam-macam pangalaman yang maparas um yang makito tokou da ugad tatino

um oku suka da filem berbentuk cerita masarakat dan dan um mongontong babula mongontong da sukan sukan.

um pasal panggunaan parbingkan da salalum talian ti mimang maparas um maparas pasal um molosu' boh korojonyo lagi' pun da da sudut keselamatan um mimang salamat isada' paluang um kalau ulun mamaragutkah ulun mantakaukah manarik da umpaukah sada' carita' pasal iyo manggunakan talian.

um Mimang aru iro bacarita' tantang kaluar carita' sejarah kaluarga' tarutamanyo saat-saat dalaid ri saat-saat kasusahan kaidupan do dan um jadi' cuntuh tauladan.

Kalau mongoi da laut ti tokou majadi da nelayan untuk magiyum da akan kiyaun manu nini' da bowong.

Maparas.

um i ai ti buli pakayun da kaidupan bilang adau pasal iyo manyapul da tokou um untuk manggunakan da teknoloji tatino um nunu parkara'-pakara' yang tokou mopotut yang isa kapandayan tokou tokou buli magiyum da teknoloji tatino.

um Sudah tantu da masjid.

Sa nini' sa' nini' mogilo kar kariasan atau yang aru um.

um Untuk <coughs> makanan makanan siat tokou hendaklah makan makanan yang seimbang jangan talampau magilo makan da daging.

um Baniaga ti kalau mau mogilo um baga cara bagarai um ino yang yang kuolah yang tokou buli mogilo makaalap da ulun.

Rupa awan yanan umiyan ti monongnya isa maru, aru musimnya mopotut, no moitom, aru musimnya maiyang. anu dah, kadang-kadang aru no musimnyo maniou.

Pamiujik yang mapakaiku ulun yang mapandai bamiujik saudara Razali.

Kalau oku um gaya ku majaga da kasi da inan jangan kasiatan mu oku manjaga da akan lah akan da sayur-sayuran buah-buahan yang yang baguslah.

Indu' ama' mapatud da anak mongoi baiskul ino cara iyo mandi mandi dik mandidik da anak-anak.

Kalau oku sada masaruk lah teknologi ti oku pasal oku lakat momulok jadi oku ok nini lah mamakai da teknologi sada barapa masalah.

Mangontong da aribulan kalau um mau manondu da kalahiran anak.

Oo ino lain ka susah ri um paling masa oku paling sanang daguang ti um da laid oku jadi juara da patandingan bula sipak iri no pangalaman istimiwa kokolod

Bangsa sukan napakai ku senaman aerobik.

Permainan anak-anak tokou dalaid ri permainan tradisiunal antaranya um baguli, bagasing um main cambi-cambi kemudian um main um tapuk-tapuk, main misionsoi dan um main da um

um pandapatku teknoloji sekarang ti mimang maparaslah tapi kalau salah toku'nyo mungkin nini' iyo majadi satu' pakara yang sa mabalut ogu.

Parkhidmatan awam yang oku pikir panting da mana-mana pogun ialah polis polis diraja Malaysia PDRM pasal um tokou ti isa majangka nunu bahayanya nunu nunu kamalangan kah nunu kacurian kah nunu tokou isa dapat manyangka jadi um pantinglah PDRM ti panting da mana-mana pogun.

Percutian atau ugadan mapakaiku percutian ri um da KK onilah da KK da pantai kalau ugadan da pantai da Mansud da Linsuk um ino onilah.

Korojo yang paling kira mapakaiku atau pun mimang mabalutlah ialah korojo sebagai guru kerana guru ti mendidik da anak-anak dan ikou akan sentiasa um maka nu iti pengetahuanmu bertambah dari masa ke semasa.

Kalau oku um pasal panyakit ti yananku muwot tabinaikulah tabinai terdekatlah pasal oku yama' dan yapa'ku ku sada' nio maninggal

Balajar bahasa macam cuntuh bahasa Bisaya ti caranyo batulis atau pun barakam.

Moki um mogilo pangalamanlah bila oku mongoi da panggung nagara' nagara mimang macam-macam pangalamanlah yang buli oku makito sino do iyo punyo movie da panggung ri.

Cara mangundi da nagaraku melalui da pilihan raya yang um alun satiap limo ngotoun sekali .

Ssatakat titi aru nini'lah um aru nini' um pariama' yang natarimo tokou naugah da nagara' tokou ti lah um sukur nio tokou da um pamimpin tokou yang ada' ti satiap pamimpin aru iyo ompunyo kuolah iyo aru iyo ompunyo um parancangan untuk mapamaju' da nagara' tokou dan anak-anak jenerasi tokou pun mimang kalau dikira' mogilo nogu makapamandai majangkau mogilo nongoi baiskul da majangkau jangkau da universiti um da pusat-pusat parniagaan pusat-pusat palajaran majangkau da nagara' tokou hatta da luar nagara' pun mogilo nini' ulun tokou yang kuo yang nongoi balajar.

um Kalau korojo iskul yang nagadamanku molin kokolod oku mangaal mitimitiklah okoi rasa samua pun aru molin molin molin rasa molin mangaal da um nu mitimitik ti.

um Bansa seni mapakaiku sada la okoi isa barapa minat bansa seni ti

Oku rasa' sangat seronoklah partama' oku koduo oku mimang mimang rasa' seronoklah partama' oku nongoi da pariama'ku nongoi miyan da yanan yanan tatiri.

Salalu minum da waig putih lah salalu minum da waig putih.

um tanggungjawab da pagawai da komunit da komuniti iro um manyadia' da soalan-soalan dokumen dan nini' pamakanan.

Kalau oku mau baguru oku mau baguru da um kamahiran-kamahiran yang um tokou mamarlukan da kamahiran kraftangan.

um cabaranku da dalam parniagaan ti ialah dari segi palanggan rogo dan persekitaran.

Toyo warana um langit tokou ti awan tokou ti warnanyo motomou no sebenarnyo bila motomou no ino patandalah bahawa um sada rasam um kaadaan cuaca mabalut maparas sanang tokou bokorojolah um ino kuo tino.

Pandapatku supaya pariama no isa mauga-uga tokou perlu um perlu um perlu um perlu bersedia jalasun tokou lah generasi anak wagulah supaya iro punya kekuatan mminda labih madaras daripada yang ada sakarang ti jadi ino lah perlu ada um motivasi untuk tokou generasi wagu.

Teknoloji ti aru masanyo iyo bagus da dijun pasal iyo mamparmudahkan korojo mamparmudahkan pambalajaran anak-anak dadau ti pun karang oni' pun iro mudah untuk balajar karana teknoloji tatapi' teknoloji makawatir makawatir dijun ialah iro nio um photo editor photo editor karana iyo buli apa' manyababkan fitnah.

Pendapatku ujian da anak-anak maranik ti um mimanglah taulah anak-anak ti sa lagi magarati nunu sebenarnyo matlamat iro balajar.

um haiwan tauri yang nakitoku um damati ti ialah kuolah tambang boyo painda kalau yang masaruk makito ti asulah um.

Pamuzik atau panyanyi atau panulis mapakai ku ialah M Nasir lah okou suka um rongou da lagu M Nasir.

Pariyama maugah-ugah ti macam no iyo isa isa kakal um buli um isa kakallah buli berubah um maugah-ugah no bapindah-pindah um ino maksudnyo kalau okulah.

Permainan anak-anak da komuniti dijun ialah bula sepak um tiap patang aru nio iro babula' da padang.

um cara mapabalut da sikap misama' da bepelajaran ti um kira' miso sekolahlah sekolah sekolah rendah kebangsaan macam manulah.

Aru-aru kalau ulun tatuo ri isa yo iro isa barapa mapandai mamakai da teknologi jadi [um]iro lagi suka um klasik lah .

Yanan um yanan suci' yang um mongoi istimewa untuk um bakaluarga' mongoi ti kalau ulun Islam iyo um da tanah suci' Makahlah sama ada mongoi naik haji atau pun mongoi umrahlah dan kalau da tampat-tempat um macam da negri sandiri' ti mana'-mana' oni'lah yanan-yanan um palancungan mongoi mongobit da anak isteri dan kaluarga'lah carita'nyo .

Siti tokou labih um bagantung kapada Katua Kampung untuk tokou mangumpul da ulun yang mamarlu'kan tih sabap iro labih mangatahui' baru' tokou mangalap da tindakan.

Oku isa bamain um alat muzik sabap sada kamahiranku da paralatan terono

Bagian paling makajadi da sampungat da korojo, pangajian atau kagamaran ku um nunu ni la kalau suda korojo ti um mapakai isa mapakai tatap kana buat pasal iyo no iyo ialah amanah.

Tumbu-tumbuan yang salalu' mokito ti mogilo sabanarnyo antaranyo yang sabitanku yang barasaskan um yang buli akanunlah sasakutlah tarutama'nyo um paku, lomboi, punu' uwai um macam-macamlah umbus angkup-angkup, umbus timaar um ino antara tumbu-tumbuan yang biasa' makito um da matu ari saari-ariannyolah.

Yombo' yang mamajaga' da ulun momossok matai oku sa' oku sa' nakarati' ti soalan ti.

Kalau oku ugadanku maparas nio mongoi da umroh pasal um sino lagi' ma buli da katananganlah um katanangan jiwa'lah kalau tokoulah um kalau nagara'-nagara' ngoiyon lawatu' no buli nini'lah da nagara'-nagara' sajuk tarutamanyo do makasalji no.

Sukan yang mapakai ku adalah sukan badminton bola tampar bola tampar dan bola tampar ping-pong dan senaman yang mapakai ku hiking um nu ti manakud da bukid kemudian um ino ni lah.

Kalau tumbu-tumbuhan atau usak yang nakitoku dadau ti rumput onilah rumput padang sireh sireh ri oku um ubat untuk ubat.

Mogilo sebenarnyo um acara atau perayaan tempatan yang inongoi da keluarga um keluargaku setakat titi lah lebih-lebih lagi sekarang ti mosomok nogu Hari Kebangsaan jadi mongoi da acara hari kemerdekaan nagara tokou Malaysia dan kalau da Sabah ti mongoi nini da perjumpaan Hari Malaysia sambutan sempena terwujudnya negara terbentuknya Malaysialah manu kuo tino.

um bagian paling maparas da balajar ialah pangajian bagian sekolah kabangsaanlah sarta nini' um kaagamaan.

Bagi pandapatku tokou mangguna da teknoloji ti faidahnyo mimang um mogilolah kalau dibandingkan yang sebelum tokou ada teknoloji ri mimang agak sukarlah untuk tokou um tokou mo mau' tau' da hal-hal yang barlaku setiap hari' khususnyo da nagara'-nagara' luar um ino yang penting lagi pun untuk kalau anak-anak sekolah akan memudahkan iyo punyo pembelajaran manggunakan teknoloji um begitu juga dengan orang-orang kampung um orang-orang kampung pun um memudahkan sagala pakarjaan do hari-hari untuk mengetahui macam orgo sawit dan sebagainyo um Risikonyo lagi kalau manggunakan teknoloji ti um akan mamudahkan kita tokou punyo maklumat akan di akan mudah diketahui oleh orang-orang yang um barniat tidak baik dengan kita' tokou yang barniat isa bagus da tokou jadi mamudahkan iro buli mangatahui tokou punya' data dan lagi-lagi' yang lain-lain um. Kemudian um risiko yang lain mungkin dari segi um cuntuhnyo macam um mud mudah banda'-banda' yang negatif cuntuhnyo da tik tok banda-banda yang negatif akan mudah intangan da anak-anak jadi' iro akan maniru da gaya'-gaya' yang sa bagus jadi' itu satu risikonyo ino risiko yang oku nakitolah kemudian ada lagi risikonyo yang lain cuntuhlah ada um cuntuhnyo ada filem-filem yang um yang berunsurkan yang ganas yang watak-watak yang majaat no akan ditiru um cuntuhnyo cara-cara orang merompak dan sebagainya dan yang aksi-aksi ganas ni pun akan ditiru tiiniro tiruon ogu da anak-anak mamulok macam mana' mau mancuri' kereta um marompak dan sebagainya.

Makanan isa barapa sihat akanon tokou ti kuo maka lunok um magilo gula um bukan isa buli makan tapi se um no berpada-padahlah

Kalau oku aru panyakit ulun yang pertama watan ku adalah mototuo kemudian mongoi uma da doktor muwot da doktor ataupun mongoi nini uma da ulun yang mangubat-ubat kampunglah um ruqyah salalunya.

Gaya ku magium da paguam da nagara ku um kalau aru kes ongoi oni miuma lah um mencari secara online syarikat guaman ti kemudian talipun oni kalau dadau ti wasap oni nunu pakej nyo kumburo potongan komisyenyo ri sakarang iti mudah.

Kaadaan iskul da kawasan ku mabalut mabalut oni iyo makalu lah kawasan skulah ri.

um Perkhidmatan talipon ti mimang ada yang mabalut ada yang kurang mabalut.

um Tumbuhan yang makito salalu'nyo da isan-isan walailah lalata' um kuoi rut kuoi rono um umbus kasila' um ino ino salalu' salalu'lah mauma' salalu' mokito tokou yang mimang aru da isan walailah.

Toyo um masa yang okulah tarutamanyo paling sanang guangku mapasanang nakasanang da guangku ialah katika um bakumpul sakaluargalah tarutamanyo sanganganak sama-sama anak-anak mangiyuan makumpu-makumpu jadi' momoli da barang masak sama'-samalah makan sama'-sama' da walailah walaupun makanan yang akanun no hanya berbentuk sederhana' tatapi' um paling sanang guanglah sebap um niimpun um sanganganak anak-anak anak mangiyuan sarata' makumpulah.

Untuk mamayar da pogun oku manggunakan um cara tunai duit pakai QR um wave sasakali nini mamakai da talipin bimbitlah QR.

Kalau acara atau perayaan tampatan ti um isada lah isada kalau perayaan basar kalau macam hari raya raya haji um kalau dalaid aru janang gayuh mungkin inongoi ku tapi dadau ti sada nio.

Kalau pasal panyakit yanan tokou muwot tantulah ulun yang maka kapakaran tatino tarutamanyo doktor jururawat um ulun yang mimang bokorojo da bidang tino um ino tokou buli muwot berkaitan dengan panyakit tokoulah.

um Iyalah tokou kalau dalam kaluarga tokou misti misapullah bokorojo karjasama dalam kaluarglah.

um kalau oku um pandapatkulah um gaya' yang buli pakayun da kaidupan um bilang adau ti um da musim IT ti mamaguna' da inolah whatsapp kadang-kadang tik tok dan sabagainyolah um kabatulan da jaman moden ti mimang ino yang ada lah jadi isa lapasun paluang tino lah mimang isa mapandailah tapi inut-inut pelan-pelan gumuru' lah

Sukan bamain de pasukan ti kalau bapasukan ti tokou buli bakarjasama' sukan yang bakarjasama' tapi kadang-kadang makapikuo nini' bila sukan no malah disebabkan tokou punyo kawanlah tapi' kalau mamiso oni' peserta' sukan mamiso ti ikou bartanggungjawab sepenuhnyo atas ikou punyo kemenangan.

Mangajaga' da kawasan um walai tokou untuk kasihatan mimanglah kabarsihan no yang panting isa' buli um nu sam sampah sarap no ilogos oni' manu.

Nagara um kalau magia topik nagara ti iyo sada lain kalau sada kaitan dangan politik jadi dangan politik lah tokou mampu untuk maugah da nagara ti kanyu da P Ramlee salah pangkah dapat tai' kanyu.

Malosu mama-mamulai da beniaga peniagaan da mamulai paniagaan ti bagantung nunu no jinis tokou punya um niaga nunu um tokou punya jinis jualun tokou idagang tokou da masyarakat um isa nini susah sangatlah tapi ino nio bagantung da jinis idagang.

um Iti untuk kasalamatan mongoi da laut, tasik jangan bowong ti masti tokou ulun yang pandai pertama sekali ulun pandai sumodui ino um elemen yang utamalah.

Kalau bagi joki kagamaranku sekarang ti untuk da usiaku yang sudah umurku yang sudah sudah um melangkahi anam puluh lima taun ti oku lebih suka um mencari ilmu-ilmu agama um ilmu-ilmu agama untuk persediaanku di akhir hayatku akhirat nanti jadi iti oku suka lagi untuk oku bersedia bersedia untuk di hari um hari kematianku di akhirat nanti um jadi inolah kagamaran tapi bukan kagamaran tapi mimang ino nio niat oku punya niat di samping ino oku mau di usiaku ti oku mau sentiasa mau ceria basuka dengan kawan-kawan sentiasa cerialah untuk jaga kasihatan sentiasa bersenam dan sentiasa bercerita dengan kawan-kawan supaya oku rasa oku sihat dari segi kecergasan minda mental dan kecergasan dari segi jasmani ino yang oku mau di samping ino mau nini agar cari-cari peluang bisnes sikit-sikit untuk menambah da pendapatanlah.

Duo-duo acara sukan ri um sukan mapasukan mibanding peserta sukan mimiso ti aru pro dan kontranyo kalau sukan mapasuk makapasukan ti iyo buli balajar iyo buli mapandai um cara' bakarjasama' kalau peserta' sukan mamiso ti iyo malatih kabaranian diri'.

Carita kabilangan da budaya jami yang mapakai ku carita Dang Anum yang mangisahkan tentang seorang pahlawan wanita yunai yunai Bisaya yang manjadi da pajuang untuk mampartahankan um kampungnyo da Padas Damit yang iyo ti pun ada lah orang-orang Dato' Sri Maharaja Lela Dato' Sri Sabandar. i

Biasanyo kalau mongoi da laut tasik jangan bawang ti tujuannyo mongoi bakarang um mongoi pamukot mongoi barambat mongoi barawai macam-macamlah mantaan da bintur mantaan da saliid manu kuo tinolah dan um kadang-kadang aru nini ugad yang kanyu da ulun kira ugad mongoi makan angin sebenarnyo mongoi da laut mongoi da tasik mongoi da bawang ti keperluan hiduplah sebenarnyo lebih kepada keperluan hidup da mukabumi ti untuk magiyum da keperluan akanunlah mongoi magiyum da akan akanun da sehari-harian.

um pamainan anak-anakku da kampungku um yang permainan tradisilah bakikik bakuit um baugang um inolah no permain tradisi da kampungku.

Okoi okoi jinis yang suka balajar jadi okoi ti nunu ni lah kalau ilmu tiri mabalut untuk dijun untuk mamakai sehari-hari okoi sada saganlah untuk baguru.

Kalau rancangan TV no biasanya antagan barita lah jangan berkaitan dengan hal ehwal agama manu um kalau permainan ti mapakai anu rancangan sukanlah siaran langsung sukan terutamanya sukan-sukan yang pemes lah yang tekenalah sepertinyo um sukan olympic sukan komanowel asia game suka asia um ino ino um yang salalu kalau aru siaran langsung mimang um diikutilah parkambangannya.

Oku berharap supaya anak-anakku kandakku untuk anak-anakku ialah anak-anakku balajar dengan baik um majadi da ulun yang basupan santun da kamudian bajaya dalam palajaran um sumuang da universiti majadi ulun yang baguna kepada orang ramai um dan berguna kepada diri dan keluarganya ino oni harapanku da ana oku berharap iroh santiasa mangingat da agama santiasa beriman um kamudian berbakti kapada bangsa agama dan negara.

Kalau paniagaan ti um bargantung kalau ikou mogilo modalmu isa nio molosu kalau aru caramu mangalap da modal buli oni isa nio malasu molosu.

um Iti pasal mampanau untuk cari' makan da sodu' ti iti macam merantau um magiyum da pangalamanlah selain daripada sara hidup.

<coughs> magiyum da paguam da nagara' da nagara' tokou ti um magiyum da firmanyo aru aru iklaan iklanun um aru iyo punyo ajensi yang tokou buli ikutilah bagantung kapada nunu yang kaparluanmu aru nini' macam jabatan sosial mancadangkan yombo' ikou punyo' yang ikou boleh um hubungi'.

Sabanarnyo pandapat ku pasal pariama mauga-uga ti um sabanarnya banda ti um partamanyo mangaya da pardedaran um jaman lah mangaya da situasi sakarang ti lah parkambangan da dunia ti macam-macam santiasa barubah-rubah[um] ino satu yang keduonyo um barangkali bardasarkan kepada corak um pamimpin yang um iyo iyo sabanarnya barpunca daripada um kepimpinan yang sentiasa berubahlah dari masa ke semasa terutamanya[um] kapimpinan da nagara ti melibatkan negara iti lima tau sekali jadi kanyu da ulun toyo ulun toyo cara pariamanyo jadi ino lah pasalnyo um barubah kalau malap banda titi isa akan berlaku akan datang lah.

Ulun da pogun ti lum-lumali da yanan wokon macam mongoi da KL mongoi da KK sebenarnya sebab satu salah satunya adalah untuk mengubah kehidupan ada yang mongoi balajar kemudian aru yang mencari kehidupan um perniagaan yang lebih baik um ino ni lah kemudian aru ni yang maya da pasangan masing-masing malik da yanan ulun liali.

um mangaruang atau momoli da kredit talipon ti um antad da kadai tukang jual da kat tali talipon.

Mata palajaran mapakai ku da iskul um sajarah dan ekonomi pasal kalau sajarah ti okoi di mapandai da carita dalaid bagaimana iti kawasan titi tabantuk um nunu puncanyo um nunulah berkaitan da sajarah ti kalau ekonomi okoi ti suka suka bapolitik dan suka um suka apa okoi suka lah subjek tersebut bikos iyo mangajar da tokou skop ekonomi sacara maluas.

Oku suka mongontong da sanang oku sanang da guangku mau mongontong da buku carita macam buku buku perjuangan Mat Salleh perjuangan Pak Musa pejuang-pejuang ulun Sabah terutamanyo. Oku pun suka nini mongontong da buku-buku yang berkaitan dengan cara-cara lama kemudian berkaitan dengan ilmu teknoloji kemahiran fotografi ino oku punya kesukaanlah.

um misapul um mandidik da anak-anak ti mimang um duo-dou belah pihaklah jadi kalau indu yama um iyo harus prihatin atau pun mongontong da kemajuan anak-anak um da setiap harinyo um apabila ulinyo um antad da iskul ma maka iyo harus ma memperhatikan um nunu nunu um lagi arukah um guru-guru no manyunsub um manaak do korojo um ulangun da walai um atau pun sada' dan kalau caranyo lagi ibu bapa seha um hendaknyo mo monguolah um sentiasa memantau perkembangan anak.

um Teknoloji migaul da pendidikan iti mimang oku setujulah supaya lebih diutamakan da da sekolah untuk anak-anak.